Matundanen ak wiki lama kan unum tanin, ishinen woishin lafit hammate, binessin kasa hin yaini, ishin hihammatin, malsunii dandeete unum nyaatay, duumi akum bulto kudeni afuri ta takka hiyammatin, ura woishin ura hinkabn mzimaa, bulto illamani kudeni affur.